koko kodö ŋarakinda ŋojik kulo yi pujö na kita amanyen se bbubulö ŋarakinda na midijin kase kune

ko yi a denunda ŋutu lo gboŋ ko kpiyesi' ti ret lo yola' yi gbenge ŋutuu ti gboke tikinda lepeŋ lo i mugö na kutuk nayit na ko lepeŋ lo yoyola' yala tomuerk a yi joŋara lepeŋ i kadi na wini

a ŋo togeleŋ naŋ 'n tutukökin ŋojik kulok kulo a 'busan na sukulu na ko do kenda ŋarakinda yani jur losu lo jounda i ŋaju na kuwen ti ŋojik a ne diŋit yani ko ŋiro lo kenda do pujö naŋ a ŋarakindi kulo ŋutu loŋ 'ba kenda kulo i ne diŋit a ko yani a jondi 'busan

ee nan a pujö yöŋesi i wöriet ko ŋutu liŋ

ködö ko gbeŋge nan ködö tu jibitaliya yu daŋin musala yi tema anyen nan deden ko ret liyo' lo ŋona a lolon

kenda na a na'but lepeŋ a ŋarakinda ŋutu jore i pujö na tojulin a ko kulye a bulö 'dukö na kadijik

ŋutu luwalet ko yiŋga lure yi diŋitan kune liŋ ti yesi ŋo logbon jonda riŋit ko lepeŋ yi mugun ni ŋo gbeŋge 'diloŋ na gbanda na mora ko maasika a ko 'döti naŋ gboŋ ko suruba

nan nyesu perok musala i lor ni

nan bubulö nan torja tandarua

'busan na sukulu na ko do ta gbeɲge lidasi ta tinda ŋojik kulo ti sukulu kenda a anyen ko ko malu wora a ŋutu' lobut anyen koko wora dogtasi a yi na ŋo nene togeleŋ nagon giti do yani sonyondu ŋojik kulök yi sukulu

kiko' lo'but lo 'delani koronyo' lo togeleŋ do 'bogga dili a koronyo kulo 'buköjini kata yu tomurek ko waragalin kune a pependa 'börik jore a 'yurani' 'yura

kita nagon mede niyo' a kokon yi midijin ti kule' ŋutui yi jur ni na yi wulundö na sukulu a togeleŋ na kogbon sukulu na nye nagon a kiko' lo ŋo' liŋ

eee ŋutu kulo kaŋ yi gboke yu si'da a lo'but ko toyiŋakin ko tunyar kase i gbokiot yu

Kenda na ŋutu' lo wora na a na'but ŋarakinda ŋojik kase yi metunda ko komonye kulo ni mede na 'durji 'duirjö liŋ

kinyojin loŋ nan kode' yi kaaŋ pirit töggu 'börik ko se kulo a maasika burudut loputu' ko kuluk

Kinyö kulo manyen bgoŋ a 'burön yi loloja i kolöŋ a yi 'delakindi i gugu

to'diri na denani di ŋiro na moka deyiye na ŋiro lo kuwen kulo loja lotor kume lo wowon yala mugun na sasa'yu mugun na yayawun kamulak 'ban ti yesu

koko meda luŋasirik kaŋ ko sasirik ko na kenadu ŋor ŋerot kune i kita ko i ŋarakindá na se na gurusu a ko dok kenadi ŋerok

yi 'dutet na lakat na yi tu kwakwadu yi kenisa anyen yi ti tojorelo ko mulokotiyo' lo ŋun anyen yi 'debiri 'börik kaaŋ yi midijin ni

'däti na goŋ 'däti na miidi ti jonejo na kiye ti kukunani kukuna na'but a nyen mogun ne'd na gboŋ na 'böt ti dó yesiyesu ŋo lo jondä rima ŋo ló jondä yani mogun nét na gboŋ na 'bot

nan kodo tiju 'börik i moka ko malaria i toto i tandaruwa kata to murek gondi lo gboŋ nyonani lo totokela to musala piöŋ nagon loga ko mede kune a koloki i liwa

kenda na mede niyo' na a na'but a tomorja yi a ŋo' geleŋ yi yeyeesi' kaaŋ naŋ yi' joon yi ŋarakinda na mede

gboŋ 'bakan na kita ma kaaŋ yi gboke ni a tikinda kule' jore yi hboŋ a lomerika 'bakan na kinyotot lo nyonyoyi

möju na piöŋ nagoŋ a lut kune a naron asan kine piöŋ kata yu a kuru lo jon loŋ ko mötöji' yo moyit kata yu tinda do yi 'bulötö ko nye lu ko perok murek kode' musala nyena luŋuni ko di koleta

piyoŋ nagon a ko tokela kune jonda ayan kode miyen kaaŋ i mogunya

'busan na sukulu na ŋarakinda mede na ko ŋiro let kenda do puja naŋ di ŋiro let yani 'dukökindö do kadi yani ŋiro let nene diŋ a jondi a ko gbeji' yani a jibitalia kasu i gboke ni ŋiro let ko kenda do pujö naŋ di ŋaŋarakinda parik ko jur lo liŋ a tikindi ŋojik kulo gbe'de lo'but

kenda niyo na nan a ŋarakinda jur lo nan a ponda katodinonit nan todindö ŋojik kase ko kulo i wurjö ko i kenda a nan köti tukurukindi ŋojik ti jur kulo 'busan na sukulu na ko a nyo

gurusutöt niyo' naŋ nan pujö nye na a na'dit 'nde'ya kadi

yee nan wöwögu tom lo yoloni rinö tom naŋ nan wowok 'bura' lo a tekeyek

ye kaaŋ gboke ni ŋutuu kulo si'da a lo'but ko kule' ŋutuu ko kulo gboŋ ko toyiŋakin ko 'börik ko tuŋarakin ko 'börik i ŋo' ka'de ka'de nagoŋ pupujö iya ŋutu' kayit mede yu kaaŋ gboke ni

kenda na ŋarakinda nan yi ŋarakinda na marate lele' loŋ ko yöŋit nayit

a na'but ŋojilk kaaŋ nawate kune se na to'durjö jur liyaŋ lo a to'durji' midijin kase kune

kenda na a tikinda yi totoyiŋaki ko yi bgoŋ a ŋo geleŋ

lepeŋ bubulö piriki' yi yukan ko lepeŋ yinga lur lure' i i diŋi diŋitan liŋ

lepeŋ bubulö piriki yi yukan

kenda na a ŋarakinda mede niyo' na yi diniki' na ŋariyesi' kaŋ gboke ni nagoŋ to'durönikin jur a tikinda ŋutuu kulo kuwe gboke ni a den lilija na ŋo' na 'but ko naron ko kikolin kade kade' logoŋ ŋutu rugini kulya yi gboke lwölwöŋ mörö

mede niyaŋ na sasirik kaŋ kune ko luŋasirik kaŋ kune morja a ŋo geleŋ yi ŋarakinda na ŋwajik kaŋ yi kenda

nan ŋarakinda ŋojik logon kikiji manyen koko köti bubulö ŋarakinda na 'börik

ma mugun net na a gbogboŋ a na'but do kodo yesu ŋo' gbeŋge koropo ŋo gbeŋge loputu' ŋo gbeŋge janjaru ŋo gbeŋge luduöki anyen mugun gboŋ a nabut

anyen teŋgu na yeyeesi' nan ködö kwaddu ŋariyesi' ko luŋaser liyo' kode' ko saser niyo'

kends na ŋarakinda yi to'ddö na tolomeriyan yi gboke kode' yi jur ko do kenda a dk puji kenda a do puji' gurudu nagoŋ do sondiri ŋojik köluk köti yi sukulu yi jujumbu a kilo ŋojik 'dok kotumolu ko puji kita a koko 'dok ko ŋarakindi 'börik

yani do gbulu'ya ŋutu' na ko gboɲ ko yeyeesi' do pujö nagoŋ di komoŋ na lepeŋ na gagayerju lepeŋ na pusök 'ban lo jambu pusök 'ban lo yesu do pujö di nene' diɲit na puru' ge nye nu ayaan yina a do suluji' denda di nanet gboŋ kata ko yryeesi'

nan denda togeleŋ kula kune sasa'yu ko pirit kulyet lo pupuri' 'dok

'n luŋunda ŋojik loŋ beron ko lepeŋ lo konda kulya na'but lo ŋarakinda na lepeŋ ko yeiyesi köti an tikindi lepeŋ i konda na kita na konin ko lepeŋ nyobulo kulya ti sukulu kune

koronyo kuwe bgwoke ni ŋutu 'boga dili a nutu gumbi kata yu ko aje wora jore a nokani noka

nan tiju 'börik ko mede nio anyen gboŋ a moka ko malaria i kikölin ka'de ka'de togeleŋ mede na ŋutuu kulo liŋ toto i tandaruajin kata tomirek piöŋ nagon liliwatu i diliö ko i supalan 'di'diya kaŋo tomusala döru lo gboŋ i borni kulo 'bitö kaŋo

kiko' lo'but logoŋ do 'de'yiri koronyo' lo aaa do 'bogga dili a do'buggi' wasaka kulo kata yu lele' kiko' tomurek a do 'yurji' 'yurja wasaka kulo

'döti naŋ na nyanyar parik na a ŋete ko 'diloŋ na maaisika

kenda a na'but kaŋ gboke ni tinda do denda ŋo na'but kode' naŋ naron

ŋutu' naŋ ko pele' na ti bulön bulöne bulö to yi jibitali yu yi mukök na yapani' murek ama ko lepeŋ na ko yoyoŋesi ko kulye ayaniki lo yoyngu mugun na lepeŋ na ti lepeŋ na it tu i lakatan murek i mukök

junya kulo ponda i ŋutu logon a kuö kode a tetenda mugun so mindi ŋutu ti lo kuwoni kuwo ko ti tetene tenen 'börik

kinyo logon nan 'yu'yut kuwe yöbu ni kulo gbanda maasika burusut soŋgo loputu janjaru' kilo ŋo' logoŋgiti nan 'yu'yut kuwe yobu ni kulo

ee nan a wöröji i lele jur lo luŋu south sudan

ŋutu lo ko bgoŋ ko yeyiyesi lepeŋ yiŋa di mit a jambu ko lele ŋutu

ŋo nagon nan nyanyar konda parik na a derja

ret lo yola' lo juee' koŋutu' lomoju taba 'boŋ ko ŋutu' lo a kö' möju na taba a yilo ret lu tutuŋgi' tutuŋgö